Sikuleer sanjé imimé sabajo mé so soomé éñugét, éjugeek, éhina, ébuleer, ékumbung, éfututuut, ékugay; sikuleer san injé imimé so sasé.